Ny versaire tonga tsara be aminaha izao an, tonga daholo ny olona asaiko, olona miady aminaha taloha ireny, dia olona tsy miady aminaha tonga ao aby. <noise>